oyi ma a ɓaro ɛntilizansi artifisiyɛl ɓɛ a nucozo ha'irina na a mu beso wa'a-re ɛntilizansi artifisiyɛl miwe mite yi ɓɛ a nucozo donk ma co'osi mu mi se nucozo jɔyɔrɔ a ji ho mu benɛ mu mi we ji mu ma we co'o-wo-co'o nucozo plasi mi hobe dimiyan nɛ hɛ a bira mazin wo mazin ho nucozo ha'irina a a fara mu wɛwa ana a ho mazin we wee bebenu a hanmani lo nucozo nɛ yɛrɛ wa'a ho mazin so